<noise> to <hesitation> nyi en ni windu, nyi na ne do tha zeker thamawa atho deleh, bekem nan lage yashiyaga, <noise> na'een nyi ni yiu ni fena, ne lagama tha zeka han brah keh, thoma han brehm nani en anabi na dor nega, na en nang lana, ya en na harna nyina ya en nyi na lana anani do tha na thama tham en ha zekeyana, tha nyina en nyi niyiu ni fena, bala na naja <hesitation> a shou de, najaa kwanyi di, nyi nane do tha nyina na en zeker jaulowa hanyi hana ja na. Melgenwan, en im ka hara zwabna zwabwalya, yan kaunleda, naja brah anye hau kwanye, ka za kwanye, kaza kamwama mwashea, ke lekena golomha kab kwa, ka ja gananoa, a damana za da yanyomoda, laran amna, ganano en ha kwanye, baja, na anthemda ne en ba waba shem, habkan amna nake wab, nani do tha wamna nyina kam zeker thama thaman we yibba hanyi eh, a se zek. Zekerwa hagan dikeh gah shin thama'a hau shiyaa enyir a fegan lagana, so ne wuneh yamna be ze be zo en bo yir benshi na'a so, ke zeo nake mare naa-nake mare naa, ka ze ka ze a <noise> interview a bamba, ze ne yel ne cono, dayake ni yigi shiyaa ni doga, ne zene dwe ya Bambam nani dothan kwana amnan mwara, makaranta wa ba mwanen hamo we za gwala wajima zeka, tha oung? a se shibi ba ha thamkewe? nani do tha ase yamna kutheh aza man zezen gwala ya jimayawu muno thamka, bekem bo bona? en nyi nano dor yayiu han <noise> hana halaun za gwala anjim harna. so, naja en nake ja jimeh zekena, nyinane do tha nyina najo thama'an enbi nyina ya shinggir weh, yautha the nake zin ni zwine he hamna, gargajiya hen naki sib, na bane bane nake nangginna nyi na do tha yena ye kamna thana'a, ase shi zwingheh ba hau shi yaa hen <noise> zeb gwala hen nyi en awaya anyi na do tha biyonah, kabreka kamna, shi naa baba arna garmafo, abbe ze be zeo babe dauda, ar na'an na, yekena, a nab tho na'a, nab tho na'a, zeke thi nake done na'a yaleya en be daubi ara na na thoro naa nayil ma dwaga yireh gah so nane do tha na'amna, ase nathera <noise> jauletha aza thau yaawumina, be nabe nanggim na'amnena nyina bo. <hesitation> Thareh kabrab bajim an duwe eh to na do na yamba tha kawai na an na en bo ba nanggenna, so i wuna yamna bane zeneze makaranta nane en na shinggir na thorena, <hesitation> ne shwe yaa nmona, lallai <noise> zema e na shwenyi ana zi da thethamhayenah, a'a han mona, shinggireh en beh, nye nyi malamewa, na enker naa, ni zi kaunha, na wuna yamna, en na loro thetheumo ana henkera na, ne ze ba ne ze tha na zani sweh na'a, ne la ya a Gombe ne zeo sho a deleh, ne wunah deleh ne ze a Taraba a Jalingo, ya Jalingo ne ze ne sho shi zika ba arbo haw, kauyewe garin dogo, ne shwe <noise> yiuweh, na'a swe'eh nani suneh, ne do na dab-dab a yiuweh, ne ja naa dab-dab ayiuweh, en nyi yir na tega deleh nya gana, ase shi na'a. En nane do that berwmashe mwama nyina na thama, ase kuthih shi na thama hau shiya dem, na wuna yamnena na zeo bani zi thethaumo no impreseed, company we <noise> ba nanggin dakana, lallai nizi thethauma Gombe a daka nanggenaka, ka ma shi dama haga an ana ba nanggen dar ya Gombe gare, dam kalla-kalla mama a zekeya, n brah meh jim kan nanggenna, halawa PTF <hesitation> impreseed, Buhari, hara Director wa <noise> Head of State, nyina hara Director wa so nyinaye azi modelin wajim ar na lar thethauna a company ne, to ne ze ne to yayamna, na saka ne kurwah, ya sowa banaw ya sho, nyina nyi yamna a kano, but shiu ne zeni zi thethauma a company wa <hesitation> a Dantata, Dantata and Sawo, constraction company, ye ne zi thaunena, to ya yaumina ganano en ni nanginna, ni mara naan brah yiu wane-wane, don lallai ni zi thethauma a lab, ya lab kuma nang ha conceret section.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 Ye be na en nyini mare ne la sona nyina ma shiuni shwakolene yibda ma nowa thanka yashowa a yaa so. Hagan san maka muna gara, ma nowa thanka a yashowa a yaa so, ma hano n <noise> dureh-eh a kwala da, ma nowa thanka a ya so, hagan thome mona gada, ma nowa thanka a yaso, ye dau thomna, to lallai han mwam dertha yena, bekembo ba, a da shi ya en ye ha ye hani ziki biya da ye ganeh, bekem n brehbeh be ka shwe yakale, tun baga ya en be nangen nake nanggender daka na, yibeh beba fo shwakolala bo a thome baba ziki be bebo muna ba'a, nab guh ba'a nab munne, to shibeh mbreh ba ba mun ba'a ar bellam na zibge farno ga bekem babo swaba; a halauya we be zikigeneh, kuma be fega farno, be zirfarno ne na amnaga to nyi na do tha na en a shau yashowa zekerwor na, hana ziki kurginana, hana zki bo en yeo n durthe mona, hana ziki bem la yambo dunye, nyena na enka hanyi anna zamani wibineh, ganano enbeh ma ha yakale ne ye da, to ma nyowa thamka a na en mo ma daha ma nanggenama zeker, me kimdireh zekakamo, ma. Kimdireh shwakolamo, me kimdireh zwaba bamo, makimdireh zeka kaje, ma kimdireh zekerwa na, en bi nyina na en nyi na shem aye choya al a zekerwana. To, na tho tha hamin shiyi ye han danga na en nyina danganda, to n dan thoneno bkembo, ke yeo saumaka ka ba sheshem, ke yeo n zikeeh <noise> shwakola ke ba sheshem, ke yeo n zikeeh shwakola ke ba sheshan, ke yeo n thowala enbi bo annyi nyi zukoh ko ba sheshem, adaki ke mwan thoma mera a thomamera aza. Zeka ka mera Gombe, ka to kwala be ba la thethaumawe <hesitation> be zi neh duk kwala en kata thurakabrab ba Gombe, nya hama andwaya annye ka fogo be ba mwander thoma Gombe ne geh, ar ke henker shwakola la mer na tha na en ka la enbi neh, han hana da, to ayeowan mwandirtha mernaga, so enbi nyena na en nyi na do tha a yeo n hamade, yibbeh ba mara.